Vraiya kudunuafo frahia kudumo ukweli frahia guluzo ulafi saa vukundu yankwete shanga mvo chinki sana samaisha imekulia furahia ya kumbu kundu duniani fo